Nta anabana nkub wun o en nnon eri ano kpe ene kpe ene ntak ntak atufum abon-i-nyen abon agunghe ma aji abon eyum ejire etek ejire eyum Ejagham ejire bindeghe nchora nji kppe oji en fań fań Bindeghe ari Ejagham na eri nyene ejagham na éreh nyene eji nji kpe ene abā a kuma na ogyebambinghi ejagham etek nji etek nji nno etek nji Ejagham na obhasi ntufam akume ken akura ka nkurubu ejagham ejire kpe orún ka ntak akakara kpik wun abon abine nno achort Ejagham kpik abon abine abon na akuma na wun chort en ejagham na ābok ka kumin na agō ochibe ochor an mbi abing a se eyum obare ane eyum abare ane afó heh eri nno kpe mmon n̄yo otube óje mmon ȯwa asik chort ān eyume echine nyen ōwa eyume nse ȯwa. Eyum aji afo nji ochort anó eki yan̄ kpe oji fan̄ fan̄ nne a mengha se mfa mmone-nyen ōme mfa mmone nshóme mfa edu mfa mfa nne ōme eyenghe eyenghe-eyenghe biri ngun nnon achibe oji ka ntak akakara achora okakara mbi mbi kun wud eri mfa ka etek ejire eji echora etek eyire o chań mba ta nta ba na mme ngora wun kpe orún fań mme se Etung nji oyuk ga na wun Etung ejagham nji oyuk a na áno Ejagham eri nyene etek eri nyene etek ni ochore ano but ane akumi ayud ye ka biji kpo ochort ka etek ejagham kpe nne kpe nne aki kam se ye se na nnon eri bań nta Ejagham ebu okumi ka Ejagham bāk ebu na nde mba kumi ka ejagham ka etek ka etek Etung. Akpo efang ane ane echi a echi ereh anob onob echi ēreh kpe okún ayin̄ otup otup otup afó ka nshi éya ntem éya se abá oyigha anō en esine ayin̄ ati kpe okin eyû otup ka nshi edu odu kpe okún egome otup chip se osim nsi okák echi a Ejagham ejire bȧk wun wud abon agunghe abone asob ayen amire ashé amire atem-abon-i-nyen bāk wun ekák wun echi echora wun Ejagham ejire ekpe kpughe atem fan echort Ejagham ejoe afō ane mba abare ane amenghe erong se etek eri an̄ngo nji abing a nji se Ejagham and etek aji nyen etek.